<hesitation> Da taitsy gny vadiny nahita gny vadiny nino <noise> café am <noise> raha aho da nitsara i, <hesitation> magnino ato keny e?! Da namaly amizao gn'apela, <hesitation> da mihina mofo kay re iaho io, mihina café. <noise> Da vita izay da samy mikomandy ramanonaky amizao reo zay da samy mihehy aby sady mifankatia soa. <laughs>